Mängokaardiq ommaq joba väga vanast aost saadik. Naaq ommaq väega hüäq, selle et na ommaq lihtsalt üts pakk kaartõ, a naidõga saa mängiq nii pall'o erinevit mänge.